<noise> Kɔɔreŋɔ Keeke de la keeke se'ere n tari naba atã gee tara kuka di puan ti kuka la tara sɛla n deli. Di de la se'ere ti kɔɔreŋɔ bii nɛra naba n ka barɛ ni zi'a di puan ti ba ta'am za'ara e. Mina ti ba za'ara la tari naba ayi ti nɛra ni gurɛ pooren za'ara e. <noise> <noise> Mina me ti ba ka za'ara la tari la naba atã ti mina zi di puan la miŋa tara a nu'usi vileŋera e ti di kina, se'ere n wan basɛ ti kinɛ da dɛna daaŋɔ bɔ'ɔra e ŋwana wa. Kɔɔreŋɔ keeke la n suŋeri tarumduma la se'em puan <noise> n ŋwana. Ba basɛ ti ba kinɛ ana la ŋwana suŋa bɔ'ɔra ba. <noise>